أول شيء بنصحه بالرياضة اللي-اللي أعرفه أن الرياضة يعني تساعد على النوم بس موب قبل النوم مرة مباشرة، رياظة تساعد على النوم أكيد آآ يختار وقت مناسب للنوم أنه والله أنا بنام من حداشر لستة خلاص حداشر أنا نايم آآ ما في أي استثناءات ممكن ياخذ حمام دافي ولا شي، آآ يجلل من الدخان من الهوا من الشاهي خاصة جبل النوم مثلا بثلاث ساعات أو شي هذا كله يأثر على النوم أكيد.